אַוַּל חַאגַ'ה מַנְדִירְהַאש נְשוּף שְנוּ כַּאנ תְעִיש לִבַּשַרִיַּה קֻדַּאם לְוַקְת، כִּיף כַּאנוּ כִּיפְכְּרוּ، וּשְנוּ לַאבְּסִין، וּשְנוּ כַּאנוּ יִסְמְעוּ פְּרַאדְיוֹ، עַאדִי נְחַאוֶול נְנְדַאמֶג׳ מַעַאהֻם، בְּלַא מַנְבַּאן עְ׳רִיבּ، נְתְעַלַּם מִנְהֻם בְּזַאף חְ׳צוּסַן עלא לְחְיַאה לְבְּסִיטַה، לַכִּן פְסִירִי כַּנְדוּן כֻּלְשִי، מְנִין גִ׳י לִי פֻרְצַה، נְסְתַעְ׳מֶל לְמַעָארֶף לִעַנְדִי מִלְמֻסְתַקְבַּל בַּאש נְסַאעְדְהֻם לִחְוָאיְ׳ג בְּסִיטַה، בְּלַא מַנְאַתְ׳ּר עלא מַסְרַא תַארִיח، וְעַאדִי נְרְגַּע וְאַנַא שַאיֶף לִמַאדִי בְּעִין גְ׳דִידַה וּפַאהֵם לְחַאדְ׳ר מְזִיַאן.